كتاب إسمه البرمجة العصبية في القرن الواحد والعشرين ،للكاتبة مهيرة عبدالعزيز، هذا الكتاب يساعد الإنسان على إنه يسيطر على أعصابه وعلى طريجة تفكيره، وعلى مشاعره عند الغضب الشديد والفرح الشديد، فهو يساعد الإنسان جدا إنه يكتسب مهارات عصبية خطييرة جدا.